Culeghe l'asciugacapelli a la linea eletrica, a ie ën pulsant ch'a pöl fete arivé d'aria cauda pi ëmpresa o pi pian, pi cauda o pi tëbbia, la curent a pasa ëndrinta a ën sistema dë dë resistense e cuindi a së scaudu, man man ch'a së scaudu a sufiu l'aria për süete i cavei